شوف يا حبيب اخوك، الكتابة دي محتاجة خيال كبير وعميج، عشان كده لازم لما تاجي تكتب تتخيل كويس عشان تكتب حاجات كويسة